wa yi va ɛndonezi ni pla nɛ ɓa wero nazi gorɛne ni a pla nasiyonal mu ma ho mi we cɛ mawɛ ho mi ma ho nɛ ɓa ɲan wero randange ni ɲan we cɛ mi sese o o ɛndonezi curulu mibin a zun mu beso wa'anu